Ja na mayuuꞌcheⁿ ticweeꞌ jeeⁿcheⁿ caꞌnaⁿ ntyjiya na nlcwaꞌa na ñequiiiꞌcheⁿ na ñequio seiꞌ sa̱a̱ macañjoomꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ndoꞌ waa cwii nantquie na caꞌnaⁿ ntyjiya na nlcwaꞌa quia na nncjaañjoomꞌ na nleiñꞌoomꞌ juunaꞌ joꞌ nantquie na jâ cwilꞌuuyâ tseiꞌtanda chiuuwaa na nluii tseiꞌtandawaa matseitiuya na luaawaa. Najndyeencwe cwanti nnꞌaⁿ na nlcwaꞌ ꞌnaⁿ na ꞌu nntseiñꞌoomꞌndyuꞌ aa na cwii ꞌom tsꞌaⁿ aa na cwii ndyee tsꞌaⁿ chaꞌ joꞌ jeꞌ ꞌu nntseitiu cwanti tseiꞌ na nntseineiⁿꞌ ñquio ꞌnaⁿmeiiⁿñe, nntseitiuꞌ cwanti tseiꞌ na nncꞌomꞌ aa cwii ñequiee aa cwii ñeeⁿ tseiꞌ cantyjati cwantindye nnꞌaⁿ na nlcwaꞌ, na jnda̱we jeꞌ macaⁿnaꞌ waa ta̱xmeiiⁿ ꞌu, waa ta̱ndawee ꞌu ndoꞌ waa eeꞌ tsꞌatseii na nncjaañꞌeⁿ ñequio juunaꞌ joꞌ chii xeⁿ na jnda̱ maniom ꞌnaⁿꞌmeiⁿꞌñe ꞌu jeꞌ macaⁿnaꞌ na nntyjeꞌ joonaꞌ cajnda̱a̱ cajnda̱a̱ chaꞌxjeⁿ na ta̱xmeiiⁿ, tsꞌatseii ndoꞌ ta̱nda nno̱ⁿnaꞌ cajnda̱a̱ cajnda̱a̱ na nno̱ⁿnaꞌ chaꞌ na neiⁿncooꞌ na nñꞌeeⁿnaꞌ tseiꞌ na nneiiⁿ xeⁿ na jnda̱ tyjeꞌ nameiⁿꞌñe jeꞌ ñecatsonaꞌ. Na ꞌu jnda̱ maya na nnto̱ꞌ na nntseiñꞌoomꞌndyuꞌ tseiꞌtanda luaawaa matseitiu na nluii xeⁿ na ꞌu jnda̱ tyjeꞌ ꞌnaⁿꞌmeiⁿñe na nncꞌooñꞌeeⁿ ndoꞌ mati jeꞌ na jnda̱ mawaa tseiꞌ na nncwilꞌueeꞌndyuꞌ quialjoꞌ najndyeencwe macaⁿnaꞌ nntjoom chom aa nacjooꞌ cwii tachom oo aa nacjooꞌ cwii xjotachom nlꞌueꞌ cwii xjo oo xuaa na nncwilꞌueeꞌndyuꞌ na nntseineiⁿꞌ tseiwaañe nntiomꞌ juunaꞌ tachom nda̱joꞌ nncjuꞌ chjoowiꞌ aa na seitye oo aa na ncheⁿꞌ catscu cantyjati ꞌnaⁿ na ꞌu mawilꞌueeꞌndyuꞌ xeⁿ na jnda̱ teijmeiiⁿꞌ seityeꞌñeeⁿ oo ncheⁿꞌñeeⁿ quiajoꞌ macaⁿnaꞌ jeꞌ mana nntiomꞌ tanda cajnda̱a̱ na jnda̱ jno̱ⁿ ñequio tsꞌatseii ñequio ta̱xmeiiⁿ nntiomꞌ joonaꞌ chaꞌ na nneiiⁿnaꞌ ñequio ncheⁿꞌ na jnda̱ teijmeiiⁿꞌ xeⁿ na tquiooꞌ na jnda̱ teijmeiiⁿꞌ ncheⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ tquiooꞌ na jnda̱ ee jaaneiiⁿ joo ꞌnaⁿ na tiomꞌ quiajoꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ mati jeꞌ tyuaaꞌcheⁿ ꞌu macaⁿnaꞌ jnda̱ seinaaⁿꞌndyuꞌ oo jnda̱ seitiuꞌ tseiꞌ tsꞌom cwii xio jnda̱ seiñꞌeeⁿꞌndyuꞌ juunaꞌ ya ya chaꞌ na nntjomꞌ ndaatseiꞌ canchiiꞌ nntjomꞌ ndaatseiꞌ cajaⁿ nntsꞌaanaꞌ ñecwii nnom colo juunaꞌ quiajoꞌ jeꞌ xjeⁿ na jnda̱ wjaaneiiⁿ tanda ndoꞌ ta̱xmeiiⁿ. Ñꞌeⁿ tsꞌatseii na tjuꞌ naquiiꞌ seitye quiajoꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ jeꞌ macaⁿnaꞌ mana nncjuꞌ ndaatseiꞌ na ꞌu jnda̱ seijndaaꞌndyuꞌ naquiiꞌ joonaꞌ nncjuꞌ ndaatseiꞌwaꞌ ljoꞌ nda̱jeꞌ nntseiñꞌeeⁿꞌndyuꞌ joonaꞌ chaꞌ na nntjomnaꞌ naquiiꞌ tseiꞌ naquiiꞌ tanda ta̱xmeiiⁿ tsꞌatseii nntsꞌaanaꞌ na ñecwii ee ꞌnaⁿ juunaꞌ na waañjomnaꞌ tsꞌom xuaa quiajoꞌ luaaꞌ jeꞌ na nncjaatsaꞌ nncjatseitsja̱ꞌ joonaꞌ hasta xjeⁿ na jnda̱ jneiiⁿnaꞌ quia na tquiooꞌ jnda̱ jneiiⁿnaꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ nnduuꞌ chom xjotachomwaꞌ oo nnquindyo̱ tsꞌaⁿ juunaꞌ tachom ndoꞌ chaꞌ na caꞌnaⁿ jeꞌ nlcwaꞌ quiajoꞌ nncjuꞌ chjoowiꞌ tseitandawaꞌ tsꞌom cwii xion na nmeiⁿꞌ cwii tsꞌom xio na tmeiⁿ ee joonaꞌ nchii ndaatioo nchii naaⁿ ñꞌeeⁿ ñequionaꞌ joꞌ chii macaⁿnaꞌ na nncwanaꞌ tsꞌom cwii xio na tmeiⁿ xjeⁿ na jnda̱ tjunaꞌ tsꞌom xiowaꞌ jeꞌ quialjoꞌ xeⁿ na waa chjoowiꞌ caxo ꞌu mati ya nntioꞌ chjoowiꞌ caxo na nncjaañꞌeⁿti ñequio juunaꞌ ndoꞌ mato xeⁿ na waa nda̱ntom jeꞌ ya nntioꞌ nda̱ntom na nncjaañꞌeⁿ ñequioñe juunaꞌ.